الآلات <hesitation> ما تجدر إنها تنتج فن، أكيد إن الفن هو جهد بشري، بس الآلات هي وسيلة للبشر لإنتاج الفن <hesitation> أما إنها الآلة تنتج فن لا، الآلة هي مثلها مثل أي قطعة حديدية أو بلاستيكية ما لها أي معنى.